<noise> Baffle ndraiky edy <hesitation> misy karaha boaty be igny, de agnatiny misy haut parleur, de antegna zegny izy kaofa magnandefa lamozika igny zegny de <hesitation> i haut parleur agnatin'i baffle igny zegny no mamoaka feo mafy be zegny de igny mahatonga agnanjy midobodoboka avake.